L'ai vist chë vade suvent ën palestra, perché? Pöle fe d'ezercisi co a ca u andé marcé u andé ën muntagna, al e la mema coza, ma a custa pa e secund mi al e mei marcé